Tawi mbeɗa waawi janngude ɗemngal jon- jooni- jooni, ngal wonata ko ɗemngal Arab. Ngati ko ɗemngal kaaleteengal leyɗeele keewɗe. Ko ɗemngal ngati njiɗmi waawde ngam mi ɓeydoo anndude diine am.